Wa'ye' yanen unaj aj- ajpaal wa'ye' yan tan intzikb'al wa'ye' tan inwa'lik aj- ajpaal inten jo'mij injanal inten injantik jantik <hesitation> käy käy b'aje'laj tan inwa'lik ch'upaal inten jo'mij intal je'lo' yan käy, b'aje'laj mentej mentej <hesitation> mentej <hesitation> a' käy a' mukta'an inten ink'atij janal käy mukta'an je'lo' yan ik, taab' mentej je'lo' yan je'lo' yan ule' je'lo' yan ule' <hesitation> je'lo' yan ule' ti, je'lo' yan u- ule' moxan b'aje'laj tan umuktik u injanal je'lo' yan käy tan ki'ki' ki' tan injantik tan injantik käy mukta'an con ik ki' taab' Ule' mo ule' moxan tan umentik in- inwätan b'aje'laj tan inwilik ko'ox ti jok', ko'ox ti jok' tak samal tak samal inten inb'el ti jok' ma' b'aje'laj inten ka' ti b'el inten ink'atij janal käy yan yan käy, yan yan käy mentej jo'mij in- inwätan jo'mij am mentik injanal ki'ki' jomij injanal <hesitation> käy mukta'an.